ndiam ni wuswirdam, dham bo hukti nara on gam, itu ko kachienga on duko, ko bo deti saltender on duko, ko bo rumbu van lanyi e man chanjad la onu, e ho dderan jemant to do ba yelo yelo chanjad la onu war sadana jom tas.